﻿Kua guasukaka reta, jaeko jatɨpe jaereta oyokua, jare kiako jae ma mbaepuere guinoiva, ipuere vaera jae oï komo mburuvisa opaete grupope, mopeti kau guasukaka kuimbae, jokope <hesitation> yemboetea, jokope japisa reta omboetevi jare kiako jae ma okuakuague jare ma derecho guinoi vaera, jukuara omboutiliza kua jatireta jare añeteteko jaereta omboutiliza oñoraro vaera jokua tembiporu ndie